gom- gom- gomnati sara sara sara kaya bara katam ka- tambiya hau ka- ka- ka gomnati mwa akwa amda? Aran jiri wahalara kamda wuri akwa njai ra kamura njai ndnagan. Chan chanji ka- ka- ka mbamachin talakawa tak- takalanna akudan makana lawan kal, bubama kal, aja kal, makana shehu kal. Amdora akudān wa so kaya jadi mi hakini nsid nsidta president har ka saka akwa chairman, har ka saka akwa kansala. Dayi chandi kajar mwa sara ka ando aran, katkatalakawa kat, katalata wan ta wuri msidākuran, mlha kurra kaja kandad nankanoan, makana mlthid kuran kamda bara, kamda mardikalkal makwa, kamda kamda jadi wai yaye ka ui sarsama, sarsam nir loktu mahar, amdi amdan ka sam tashukud, kunu ka sam ta baji, kum ka sam anvu’i. amma talaka maya sam toshkud kuwa tabaji sada jadi daadra kaya ta u’i wa. Maya sam ta baji amuuni jada jadi duran kaya ta ui wa. Kuru kana a milman ada adnwa wa, a mu’lman ada amma amdora ta nsi are nsi. Gara mwa kdilthir ma gada gada gada gada ui sara kig ta sa chai manga wa. Makana amit koidong ka kilthir gamdo gamda, ga- ga- ga- hanya sar dubu ntutu, dubu nkwa akwa amuui pal, amma mamadara, mamda kainga ka kilthir kig ra mwa kilthir amuui pal kwa sara kig ta uiyan ada chimba sar lokia, samar loktu pal wa dayi saga ta maada mwa ga sam tashukud, ga sam tabiji ga sam tahag? Dayi ka naga nankaroan dagi chandi jara nga kaja naka jara abwahiyan, jara abwahiyan kaga naka amdara abwahi, dari nya har ka saki aka amdara abwahi ran. Dagi ka nag- kandga nankaroan, ya a- ya’an sara kaya a bara aji- aji gomnati aran kam- kamda ui lapiya kur milma, kamda ui lapiya akwa local gomman, kamda ui lapiya akwa borno state kamda ui lapiya aka jara federal ka tambiya nauwar lapiya mur shang, njaiya hurra kamura njai akwa ga mun njai akwa kutu. Ka mwa ava kunka tufu ko kunka nkewa kamuirra kwa wahalaga, kwaye se go ta kwachin wa makana mamda nu kana amta jugdi sugt kwa, syad nsu’a, mamdo nu kana juita jugdi sanda kwa, sanda su’a dagi ko nada nakaroan, chandi jaran kadar, jarra ka hakin ta karadaran kajar jadi kana hakiyan ta korada jara abbo ye kaya jadi kana hakir stae ta kram…. Jara state ye kaya kana hakir local gomman ta karam jara local gomman ye kanya jadi hakir ward ward ra abwahiyan ta karan shang. Dagi jara ward ye kaya jadi hakir ma’lmi’l wa baladaikara mimidu wa shang ta karan. Dayi waiso makana ja jugdi halni kwa dagi munda ujai kaleba sulai. Amma amdaga taka kuskure ra kaja mwa, amda nda ye taka kuskura ra kaja mwa, gt ye tatdka kuskyre ra ka ga mwa, gar- garta ui kaga judi kuskre ra kagara mwa ndan wakwa dayi kana ka- kasan mwa mran ada mwa. Jara jara mlthira nga president ye jataka laitira kaja mwa, murra talaka ye murtaka laifi ra kamurra. Dayi chandi jara president ye kaja jugdi hadla kudu kutu, kaja mwa ka talakawan, talaka ye kaya mwa aka- aka mltha. Dalyi makana talaka ye jugdi halni, jara presient ye ka ya jugdi hadni, gomna areye kasar jugdi haladar, ka sa akwa rep are, ka sa kwa member are, ka sa akwa chairman are, har ka saki akwa counsila are shang, ka waiso jugdi haladar kwa, dayi ka waiso jadi hakir kaman kwa, dayi murta njai kolaiba sullar amma amdagi ye a mwa bika a kaman, nago ye a mwa bika nanda ye a maja bikd kida acita rjai kutu kutu, taka njair pitona waka mima sara kamar ta ui jai lapiya adawa ka nago nankar’an chandi ka waiso jadi darajar ko…

Kana kamar ui jai lapiya akwa njaira kamura njai akwa dunya agan da taɓ mwa, ka naga nankaro ya mur, ka waiso jadi yadda ka faub tambi alakcninga gan jada alakchinga ka ɗanda sul wa. Dayi ba alakchinga ga mwa lan ibada, ga abadchin alan makana go aladchin alan kal kal dakana nara kaja bara kwa dayi tambiyan ta habchin darajanga, tmabi ba nagar lapiya. Dakana nara ka tambi nu aka amdar maka are jara njai kaleba salai jerta mia ira kylaba ya jarta njaira kudā mima a uiyadar ye, pitana a add lukwa wa ka tambi ni takira maka ga, pitana ada lukwa akwa madina wa, pitana ada lukwa kawa eviira ka tambi nu ada lukwa kada wa ga avan wa shan ada lukuwa wa. Dayi jargan ka mi ka tambi nu kana pitana ada lukwa ajidar wa gan? Add kana ka muma wa, njaira kajar njai kajar kasarchin tambi kur dan, taka taka njaira kamda bi nabir tambi mlthakam ta njai, akwa huda njaira kaya njairanda gan. Dayi jan nūnu tambi nda gan. Dayi jan mu tambi nda to mardi kama kama nu nabikur. Nu tambi ndan ta mordi kama kama kama kama muwaɗa aran kajar ui daraja aji tambi, jar ui daraja aji jara nabiyan ye, dayi har ka nsida ta jar jar ka saki ta mur. Dayi ɗa naga, makana ma mur…. Tambi kwa, ga nu iyang taka babang ka tambi nu’a mig nu iyang taka babang kwa, dayi mig mu tambi kwa ga nu vabi ni kwa, dayi ga nu iyan taka babaga. Abwahiya kig nu iyang taka babang kwa, ma wai kigar njai vwam yabe, dayi garta njai kalleba salai. Amma gada nu tambi wa, gada nu vabi ni wa. a gdda nu iyang taka babang ui kogar mai kaleba. Kana kagza njai taka amda damwa kateba a’a nogan ada tabar mwa wa. Amma makana magi njai kag mi tambi kaleba solai, kag nn nabi ni kaleba suali, kag nm iyang taka babang kaleba salai kwa, magar njai taka wai gana yaye gar ta njai kaleba salai. Amma jair ga aran ma gar wai kigar njai saigar njai kutu taka ja lan nankaro’an, ka naga nankaro am yan- yan ya mu alamar, kamur vaji hankal akwa njai ra kamma njai akwa dunyan. Njai ga da yanda kamu kamar sa akwa dunya gan, mta ye adi, murte kwadā ngaba aji tambiyan. Dayi sara kig mwa akwa dunya, ma sara kig mwa mulkawa kal, ma sara kig mwa bika kal sai- sai tambi tambi ra jan nat kan kuru sara ku sara kig mwa akwa dunya ndan, ma sara mna kig mwa ye ta mwndadan kig ta kala ta, kwata hatata kuma ta ja ka’gta hala ta taja kigta mta ta. Kunu ta jau ka tambi tara jamnga, kuma ta sa ka tambi ta bashukundnga. sira kig mwanda gam, jata ka tambi ta nan bashu kudanga ma si balthi kigmwa ye dainga atda kakta, gada mta taye, kunu tambi ta shandanga ataye kurru tambi ta jauranga takwa sara kig mwa batinda gan, kuru dolenga sai ga nnba takara sara kig mwa amsar sara kig masa bati nda gan, kuma tambi ta nag bashukuɗur sara kig mwa bati nda gan, kuma tambi ta nag ndan masdra mna kig mwa ga jadi avira kig ta tara, dama gada lukwa janna ma sara bati kig mwa ga jadi avira kig ta tara, dama gada tukwa a’u kuma akwa lera ye ki mar ade wa, ki sada. Amdan jada kwa janna wakwa ja kwa a’u. dayi ka naga nankaro ya ha yaha mur, ka wauso kaya jadi hakir tambi ka jadi hakir wabi. Ka wauso ka jadi hakir ‘yan taka baban, knu ka waiso jadi hakir, darajar kara. Kara gan, jada jada jada kandangar waiso. Ma waima wai kig ngadi kana ja u’i daraja akwa dunya yaye, tu kora gan kaya u’i daraja. Amma waima ta ui- ta- ta ui dam akwa dunya ta jahilchi kur wa. Ke naga nankaroan chandi ka waiso kaya kara, kuru ka waiso makana mig kara kwa inshallu tambu ta nag….